هاي زين شوف اولا مكواه الملابس بتحطها بالكهرباء وتصيبها تسخن شوي بعدين التيشيرت تفرض على شيء مسطح كذا يكون صلب عشان تقدر اثناء الكيه يحصل له تموجات وكذا, وبعدين الين تسخن المكواه الملابس تمشي بها على التيشيرت الين يكون زين وما يكون في اي تجاعيد.